La Fransa al e ün pais ch'a zmìa tantu a l'Italia, a parlu franseis e d'autre coze, a ie la Tour Eiffel a Parì e d'autre coze difrente u particulare sai pa, al zmìa tantu a i autri pais dë l'Europa